Ny éléphant mamôrona vondrom-pianakaviana mba ho dia araiky zare jiaby satria izy koa fa misy asa ataoko hoe: biby hafa andeha hiady aminjare, mba hafaka mikambana zareo, miara mirôhotra mandeha miady amin'iny biby iny; ary tombony zany hafaka miady miaraka zany zare, mifanampy amin'ilay ady.